A' pokche' pokche' yanti'ij la'ayti' tulakal kuxik k'uxuk ti la'ayti' cua men tan kixot'ik ti lay uk'ab', tan ixokt'ik <noise> u- utzeel ukelem tulakal ti la'ayti'oo'. <hesitation>